Ovina mbimbino hange navyo owami omundu ngumbasuvera okulesa omambo womazeuparisiro, okutja owami omundu ngumbikambura mokutja aruhe uso kukara nembo ewa komukwenu poo embo romazeuparisiro owami omundu ngumbasuvera okuzeuparisa ovandu andae mbino mukwetu warwe nai ngutungura pamwe woradio yotjikuruha aruhe uriri ovina tjivihina kukaenda nawa momwinyo poo tjimerimunu kutja omwinyo wau uya kwami undjisana kutja ami mara mberira mberizuvisakutja aahaa momwinyo kozo kurira otjipwite mo mo kovakwenu posia ove ngwaso kurira omuzengurure okutja nandarire rumwe werimunu kutja aahaa porive mba ovina kavina kuyenena mbimuraera kutja aahaa otjina tjitjihena kuyenena uriri atjikurondisa ombindu uriri ripura kutja tjimatjiyenene ootjine tjitjihena kuyena umba komweze warwe orirondisire ombindu otjina tjihena kuyenena orondi ove mokurirondisa ombindu katjina kuvatera kutja vikaute okuyenena nu okutja oomwinyo wandje mbumbihupa uriri owami omundu ngumabungurwa nao uriri owami omundu omuzeuparise wovandu uriri nu owami omundu ngumbikambura kutja, kutja ouye urire oruveze oruwa pumatuhupire uriri ngaturire ovandu mbumatukara nomambo mawa kovakwetu ngaturire ovandu mbumatuzeuparisa ovakwetu ngaturire ovandu mbumatuyereovakwetu mozombepo tjiwamunu omukwenu uriri ombepo yau uriri mumuzeuparisa mupa omasa. Omwinyo ukaende komurungu nokuraera omundu uriri kutja aaa aaa kaamaandero wouye tjeenderi kove kwaungurwa mbi, kaamandero wouye uri, <pena vandu> peno vengi mbatuurungira movingi novizeu okapita ovyoe, oondi mokupuratena kovandu varwe nokurihonga kovandu varwe ukauta okuya kourizemburuka wokutja ataatatata mbwae nangwari vakwetu matungara omundu ngwi peno mukwetu womwatje uriri ngwawirire motjiyemere uriri atu peno mukwetu uririomwatje uriri omwatje ngwawirire mezuko uriri posia ove moriri movina vyokutja makuu omweze mbwi hina vimariva vyoo vyoo kusuta nandarire oo onganda imwe kumbakambura kozondjo mbo, imbyo kavina ovinene okutja mbikambura mokutja tjiri kutja ouye urire oruveze oruwa pumatuhupire twaso kurira ovandu mbumbatukara nembo ewa romazeuparisiro kovakwetu oovina mumbikambura.